Turuo tugatame tieg tang mma mirie pagap la tumme na narung meba ties tang ma, me tuga ties tang me pagap la tuga tame traraam ga nanavup tiesiap o kimanam tuga tame tapta tiesiap o kimanam lakuan. Tuga tame tapam tiesiap a <hesitation> kastam buang o <hesitation> ususing o <hesitation> nunamap ula muru ga taukup mila murum mirio mi pagap la tuga tame tuga tame ties tang ga taip meba bet pangun narup mi la muruim meba man mabuuan mire tavukup mila mumurumga, tuma narung me mirie kain teip lamame. Mas tiesmeng ma mikio kain agarip ga miro kain tavukup tum navung meba tula maisinotang na miri lap lebatale kan mating ubi ba pala ga ties pang ga paramam mire noivup, miri a tale kan save eng ba maralava pa turo taram ga mapagala tale save rung a a bat <hesitation> taram maun naire nap, pa tuga tame ties tang ga save rang maset ma lemanam ga iot kimamanain gare mani, o avuong kimanam, iro butamat la <hesitation> ut mare maiang mak maiang gare mani o kimanam ga aga, ga are mani ga mela maionama na ire nep, <hesitation> na mire navup maim la maionama tinan. Aga la uvara tinau ga mame maiabuang menamua na irie nap memuam mirie mi pagap la tuga tame taram ga taip., <hesitation> leba tonang tonang ga teip ga ties pang mang mirio pagap ga la ga eba ties pang ma mirio tale mime <hesitation> kan mime kalat bet pang na nap leba terara ga pala na luguap pam eba ponang ga ila, leha ponang nabit ga eb ila lena ba irapa laman ties pang mama mirio pagap. Muana la turuo turuo tuga tame taramam mirio pagap, <hesitation> ga tiot la mirio kan pagap ba maset maionag na bugan tuo. maset kan ionama na bugan tuo. <hesitation> Mirio pilap miro kuananan urio urio kimanam lakuan ga maset ga maset ara maset ara saverang ma mirie napup tatuan kimanam avuong urio, urie gave tiro ga muan urio la tume runama ga tuptam laip la ties meng, teip unimtinan la ties meng pa tume mamarik tung navup me tomelo ga tume tuabum na bugam tuo.